Tsara oe sanjinarô ziô kony e! Ary vain̈y koa, asa karakôry natô narô nianatra nahaizanarô asa karà io. Zahay ty kà mba lin̈a tia an̈ano koa fa lay tany mampan̈ano izo zen̈y ten̈a tsy aiko ndreky tsy hitako. Aia areky karakôry, misôra tsara oe koa misanjy karà anarô io e?